पुदवियाब अपने बांध भूत ही चालाकी और मेहनत से बनावत है। औ अपने तेज दाँतो से लकड़ी के मोटे ठूठ और डाली को काटत है। जब लकड़ी काट लेमत है तो उनको पानी मैं घसीट के बांध बना लेमत है। बांध बनावे मैं लकड़ी, मिट्टी और पौधे के तना और कंकड़ मिलावट है। लकड़ी को एक दूसरे के साथ जमा के ढांचा तैयार करते है। फिर औ ढांचे के मजबूत बनाये खातिर और पौधा को भर देत हैं। बांध को मजबूत और पानी रुकावे लायक बनावे खातिर भूत ध्यान से अपनो काम करते हैं। पुदवियाब अपने बांध को उपयोग अपने घर का बचाव करे। और पानी के बहाव रोके। मछलियाँ और खावे कईक चीजो को पास में रख कर खातिर करते हेंगे। इनको बांध जल जीवन खातिर भूत महत्वपूर्ण होतौ है।